لاا هو كل ما بكبر في العمر كل ما بفهم الدنيا اكتر كل ما ب-فهم التعامل الناس طريقه تفكيرهم-هما عايزين منك ايه-فا-التعامل بيبقي اسهل كل <hesitation> ما بتتعلم حاجه مع العمر كل ما كل حاجه بتبقي-ليك اسهل عن الاول بكتير